كمبيوتر تتكون من شغلات اساسية اول شي وحدة المعالجة المركزي ثاني شي اللوحة الام تربط كل المكونات مع بعض وثالث شي ذاكرة الوصول العشوائية اورام رابع شيء وحدات التخزين مثل القرص الصلب حديدي او محركات الحالة صلبة اس دي دي. ثالث شيء رابع شيء او اخيرا وحدات لادخال والاخراج.